æi bwasta bningdangdangda suwingen saichin æi spageti tini, ænia beniti tini, fusili titi, ringat-tumi titi, farfele titi ani. Ada ngda suwan taman masa æi kan siam dan siam dan tungan ia. Ing tin papan siam tèi kan siam dudan ni siam tèi ani.